काम करने पर तनाव प्रबंधन करणों चावे <hesitation> अगर में काम में ज्यादा टेंशन रेवे तो मु ऊको प्रबंधन करके काम करू। जैसे मेरे किसी काम पर ज्यादा प्रेसर रे भई यो काम करनो ही हे तो उन काम हे में निपटानो पड़ेंगो। लेकिन ज्यादा टेंशन नि करनी चावे क्योंकि जो काम करनी वो तो होनो ही ये लेकिन ऊनी ये थोड़ी आराम से करनी चावे। और किसी भी काम को करबा के लिए जल्दबाजी नि करू। ऊनी ऊको मैनेजमेंट करके काम पुरों करा ई वजह से हमें हर तरह को काम प्रबंधन करके करनी चावे।